Livi ye <noise> comida arroz xi ye lo ininchi kuu, arroz kue'e ní nka lo na kayɨ nka naá, te kēē chinana kue'e naá, te ye arroz juiji naá xilo tajni ní nka aju, chinajɨ naá, lo kēē ni nka nakue'e lo na kukuui arroz juiji naá.